والله ما ادري حاليا يعني بهذا تفكيري وبهاي عقليتي هسه اختار انه ضعف المال ضعف الفلوس مو ضعف العمر لان مثل مكلت يعني احب انه اعيش حياة كيرة بس مرتاحة ماديا احسن من حياة طويلة واظل فكر ماعندي فلوس